پیرین پیرین یونیسٹیم مانجی داخلا ھلی۔ ایون مین الی گھڑین چکر گلا ہین پر مین جیون گلا منین خبر کونی ھتی، ائین منین کاگزین بھی جمان کراڑین ھتین سندھ یونیسٹیم ائین مین ڈاڈھا پریشان ھتا مین کا کرین، کیون جان، کا ھوی حیدرآبادام۔ پچھی جکو مانجی بھائو ہے اشوک اون منین چھوڑتی آلی بسیم ایسیم۔ دوست مللی او بھڑا باتا کرتا کرتا پجلا حیدرآباد۔ منین اترڑین ھتی فلیلی واھ بر منین خبر کو ھتی کا تو مین نوان نوان گلا ھوین ائین مین اترلا اودھو واھ بر۔ پندھ جام ھتا منین خبر کو ھتی ھمین مین پوٹھا کیو آوین۔ پچھی مین رکاساڑین کیلی، رکساڑی کیلی مین پانچ سئو روپئی گیئین۔ مین رکساڑین کیلی یار پانچ سئو رپئی تون جھام گیئی پلا، ایون کرتا کرتا چارھان سوان مین رکشی کرلی ائی وادھو واھ سون مین پوٹھا آلا سندھ یونیسٹیم۔ ائین مانجا چالان کونی پیاڑوڑان ھتا پچھی مین گلا بینکیم دھکی کھتی چالان پیاڑلان ائین ڈاکیومینٹ جما کرالی۔ منین ڈپارٹمینٹ چینج کراڑان ھتا مانجا ھتا انگلش منین کرا ڑان ھتا یولاجی۔ جیون مین ڈپارٹمینٹ گیلا تو منین اپلیکیشن بھی ڈیڑین ھتی ائین مانجی ڈجی دوست بھی مان بھیڑی ھتی۔ ائین امین ڈپارٹمینٹا جی اپلیکیشن لکھتی اٹھی جمع کرالی۔ اوین کیلی اٹھی نا جمع کرا کیمسٹری ڈپارٹمینٹ ہے اوم جمع کرا۔ اٹھی مانجی خالی ڈاکیومینٹس ھتی۔ اوڑین کیلی کی امین کوشش کرون ھتی جائی۔ ائین بڑی مین رکشی کرالی ائین پوٹھا اسٹیشن آلا۔ ریلویم جاڑین ھتی ائین مانٹھ تین سئو روپئی گیلی۔ جڈ بھی ریل گاڈیم جاڑین ھلی۔ مین ڈووین بجی پجلا ائین اٹھو اباسیا ڈیلا پلاائی اٹھو پاء خان بریانی بھی خالی پتی۔ ریل گاڈی آلی تینا سوا جا ٹکیٹ گیتی چڑلا ریلگاڈیم۔ ریل گاڈی آھشتی آھشتی آلی ائین منین ساڈھی ساتین بجی چھوڑلا سومرا سر۔ ائین اٹھی آلا جکار مانجی بھائو موٹر سائیکل گیتی آلی۔ پچھی مین چڑلا موٹرسائیکلام آلا گھرین۔ ڈسوین پندھروین ڈن بڑی منین کیلی ٹان جی کلاس اسٹارٹ ھتی گلی ھی ائین تون آتا۔ تو جیکڈھن مانجی کلاس سومرا جی اٹارٹ ھوی پلی تو مانجا پروگرام ٹھیلا آچرا جی ڈن۔ اٹھی سومرا سرام ٹکیٹ ملتا کونی تو مین ٹکیٹ گیلا ڈھورنارین ائین جڈ ٹکیٹ ھتا ساڈھی تین سو روپئی جا ٹکیٹ گیلا ائین منین پجالا ساڈھی یارھن بجی حیدرآباد۔ بچما ھتی کراسینگ او سون کرتی دیر ھتی گلی۔ ھمین منین جاڑین نسیم نگر چوک ھمین منین خبر کونی نسیم نگر ہے کٹھی ائین منین کیلی ھتی رکشاڑین کیو تنین چھوڑتی آوی مین نوان ھتا منین خبر کونی ھتی۔ رکشاڑین مین کیلی مین قاسما آباد جائین رکشاڑی کیلی ٹھیک ہے مین جائین۔ اوڑین منین کیلی مین تین سئو روپئی گیئین مین کیلی نہ یار مین نوکلیم جائین ایون کرتان ڈو سئو روپئی مین اون ڈیلی۔ منین اوڑین کیلی قاسما آبادا جی کیسی ایرییم جائی فیز ون ہئ، ٹو ہے، تھری ہے، فور ہے۔ مین کیلی یار منین خبر کونی ہے۔ جائین پر منین نا ن کو نی آوی ۔منین اتیری خبر ہے تو منین صرف قاسم آباد جاڑین ہے۔ قاسم آباد تمام موٹی ہے۔ تون کیون جائی، ائین مانٹھ ھیک فون ھتی بھاگوڑیی۔ او رکشاڑی جی مھربانی، اوڑین منین کیلی تانجی سم ہے اوا مانجی فونام لگا ائین مانٹھ پیکیج بھی کونی ھتا۔ پاسیم دکان پلی ھتی اوم مین پیکیج کرالا پیکیج کراتی پوٹھا آلا تو مین اشوکان فون کرتی پچھا کرلی مین کٹھی جاڑین آلا اشوکی منین کیلیاون فون ڈی، مین اون فون ڈیلی اون کیلی این تون چھوڑتیا نسیم نگر چوکا پر۔ اٹھو مین گلا جگائی پر دوستان بھیڑا مین نوان ھتا۔ ھیکین تو مین اوڑکھتا پلا اون مین ھاتھ ڈیلا۔ ائین ڈجی ڈن منین یونیورسٹی جاڑین ھوی ساکڑی سویر ئونیسٹیم ائین مانجی پوئینٹ آتی ساکڑی سویر چھین بجی۔ ائین مین اوٹھلا ساڈھی پانچین بجی سیاڑی جا ٹائیم ھتا مین پاڑین باڑین گرم کرلی جھیللا سنان بنان کرلا ائین مین گلا چھین بجی۔ او ٹیما بر ھرکو آپکی وٹھ ؤٹھائیم لاگلین پلین ھوی۔ اون کی مین سنبرین اون کی مین سنبرین بس چانھ ڈجی ھتی کونی، جھیلتین مین گلا بولا یونیسٹی، مانجی پوائینٹ آلی جھڑوکر سات چالیھان بر، چڑھلا پوائینٹی بر ائین منین ساڈھی آٹھن بجی چھوڑلا یونیسٹیم۔ امان کیلی تمین اسیمبلی ھالام آوا امین تمان تمچی ڈپارٹمینٹا جی با باریم سڑائوکہ کتری ٹیچر ھی کتری میمبر ھی امین نوین ھتی امان خبر کو ھتی <hesitation> امان سڑالین ھا تمچی فیکلٹی ہے ایی تمچی میمبر ھی ایی تمچھی استاد ھی۔ امان ھک بجی موکل ھلی امین اٹھی بیلی ھتی پوئینٹ امچی ڈوئین بجی ھتی دوست کوڑ ھتی کونی کچھری کرنی بیلی ھتی۔ جیون پوائٹ آلی امین ھڑیاتی چڑلی کان تو پچھی ابھڑین پڑی چھی، جیون تیون کرتی جگا گیلی سیٹیم بیلی ھتی۔ منین اترڑین ھتی نسیم نگر چوکا بر منین خبر کونی ھتی نسیم نگر چوک کا ہے کا نا، اترلا اٹھو ائین سدھا گلا جگائی بر۔ ایوں کرتا میں جھڑوکر چار پانچ ڈنین دوستان بھیڑا ریلا ائین ھچ مانجا روٹین ھتا۔ ائین پچھی بڑی متھی الیکشن بھی ھتی اوجی لی کرتی موکلا ھتی گلیا یونیورسٹیم۔ بڑی مین پانچوین چھوین ڈچ بڑی پوٹھا مین گھرین آلا ائین بڑی مانجا پروگرام ٹھیلا، مین کیلی بسیم جائین تو ودھیک کرایا لاگتی جائی مین جان لا ریلگاڈیم سامی جی ٹیم جڈ آتی پوڑین چارین۔ مین اٹھو ایون گلا سدھا یونیورسٹیم پوئینٹ آویلی پلی اوی سون سدھا اترلا حیدر چوکابر ائین ریلوی اسٹیشنی تائین یکا پند آلا ائین بچما سامان گیلا ،آڑتی اٹھی بریانی کھالی ٹیشنی بر، باھر پنجاھ رپیا پاء ھتی بھیتر اسی رپیا ملیلی پلی۔ پاڑیان جی بوتل گیلی منین خبر ھتی تہ موٹا ہے ھیک صنم ائین کجھ پیپسی گیلیا ائین کھتا پیتا آلا بولا۔ ساڈھی تینین بجی ریل گاڈی آلی۔ ریل گاڈیم بھی ایون ھتی جکو پھرین چڑھی اون جاگا ملی ڈجین کو ملی ائین ریل گاڈی نکرلی چار لاگتی پنجیتالیھان منٹام۔ ٹنڈی الھیارام اٹھی کراسینگ ڈیلی ائین اگتی آلی میرپور خاص، اٹھی ادھ کلاک کھان ابھلی، اٹھی مین بوتل پاڑین پیلی ھتی، ختم ھتی گلی ھتی، بڑی مین گلا جکو گیئوڑی بوتل ھتی اوا مین پاڑیا جی ٹانقی ھتی اویم مین بھرتی آلا ،مونھن دھولی فری ھلا بڑی تھڑتی باھر ابھلا ھتا، ریل گاڈی نکرلی بڑی چڑلا۔ بڑیئی منین ساڈھی سات پوڑین آٹھ ھتی گلی ائین مین ڈھورناری پجلا مین ایان فون کرلی مین ڈھورناری پجلا ہے تمین موٹرسائیکل گیتی آوا۔ اگمین مانجی بھائون موٹرسائیکل گیتی بیلی ھتی ائین مین اترلا سومرا سر، امچی اسٹاپ ہے اٹھی۔ امین اترون اٹھی چڑون اٹھی۔ اٹھوسومراسرا سون سون امی ماکھیاری بچمان ائین پٹڑیا جھلتی۔ اوٹیمان بر روڈبھی نوان ٹھیتا ھوی ائین ککری بھی بچھائوڑی جام ھوی۔ امین باغا جا پاسا جھللا ھتا ائین رات ھتی اوی پٹڑی بر لنڈ ڈجی بھی جایلی پلی۔ پچھی آلی بولی آٹھین نوین بجی آڑتی گھرین پجلی مونھن دھولی فریش ھلا ھیڈان ھوڈان بابین ھاتھ ڈیلا خبرچار کرلی۔ ائین بکھ بھی ڈاڈھی لاگوڑی ھتی کان تو ساکڑوکا نکروڑا ھتا بکھ ڈاڈھی لاگلی ھتی۔ فریش ھتی سائی پٹلی روٹی کھالی ائین دال ھتی چھاچھڑی ھتی۔ ریلا۔ جھڑوکر ساڈھی نوان تائین روٹی ڈجی کھالی ائین ڈسین بجی نوتی ریلا۔ ساکڑی اسرا جی مانجی دوست مانس ملون آلی یار وجی آلا حیدرآباداس ملتی آئون ھیڈان ھوڈا۔ ائین ڈجی ڈن بڑی دوستا بھیڑی گھمون جائون۔ دوستین کیلی چالون لی باغ گھمون۔ باغام سائین موسم ھلیلی پلی انبان جی چکوی بھی ھتی فاروین ڈجین تیجین۔ گلی باغام فوٹوین ٹھالی ھتین ٹک ٹوک بھی تھالی ھتی۔ ساکڑا مالی گلی ھتی ائین ھکی بجی پوٹھی آلی جھیللی کرلی راٹی کھالی ائین آرام کرلا۔ امچا سامیجی تینی بجی کرکیٹ رمڑین جا روٹین ھتا، دوستین کیلی چالون لی کرکیٹ رمون لی۔ مانجی دوست ھتی امین ڈونی اپوزٹ سائیڈ ھتی ائین سٹا بھی لگالا ھتا پانچ سئو روپئی۔ ڈاڈھا مرا بھی آلا ائین جھڑا بھی کرلا کان تو پیسی لگوڑی ھتی او کی تون کپتی کری پلا او کی تون کپتی کری پلا نبھاگی ھیک با چھ کھپیلی پلی۔ امچا جکو سٹھا بالر ھتا او جی مین ناء کویلا اچاوین بھلا بالر ھتا۔ اوڑین منین ھیک آخری یارکر ھڑلا جکو مین بولڈ ھتی گلا، چھیان اسکورام راند کھٹا چھوڑلی۔ بس او سون پچھی مانجی بی ای سی جین پیپرین آلین ائین یونیسٹیم مین ریگیولرام کری لا پلا۔ پیپرین ڈیتی الیکشنیس پچھی بڑی امچی یونیسٹی پوٹھی کھللی۔ ریلگاڈی جتی ساکڑی سوی اٹھیم نکری چھی۔ مین جھڑوکر ساکڑی سویر اسرا جی پانچی بجی اوٹھلا سیاڑیم پاڑین گرم کرلی جھیللا۔ پراٹھی روٹی ڈجی کھالی پچھی منین سومراسرام چھوڑتی آلی۔ اٹھی ٹکیٹ بکیٹ ہے کونی۔ یارھن بجی گلا جگائیم، ائین کیلی آج تو سویرا آلا۔ دوستین کیلی آج چالون لی خریداری ڈجی کرون لی۔ اوین کیلی رکشی کرلی تو جھام کرایا گئی ایسون آپون پند چالون لی۔ دوستان بھڑی نکرلی نسیم نگراس اگتی پونم پمپا تائین اوسو اگتی گول بلڈنگ ہے ایس تائین امین پند آلی۔ آلی جکی۔ ائین او سون پچھی مارکیٹ گلی۔ ھیکی دوستی سامان گیلا کپری ڈجی گیلی۔ سینٹ، کریم، پائونڈر ائین گھرا جی کپڑی گیلی۔ اٹھو رلتی رلتی سامی جی آتھین بجی بڑی پوٹھی۔ چالون لی نوکلیم، ابھلی ھتی پچھی رکشی آلی او کی تین سو روپئی گیئین امین کیلی نا پنجاھ پنجاھ روپیا ڈیئون۔ پچھی امین ڈوئون سوام چھ جیڑین چڑلی ائین آلی جگائی بر ائین او ڈن روٹی ڈجی کو رانلی۔ ڈجی ڈن سویر اوٹھلا گلا یونیسٹی ائین امانٹھ انٹروڈکشن گیلا کان تو امین نوین ھتی۔ ھیک پوئینٹ نکرتی ھک بجی ائین ڈجی نکرتی ڈووین بجی۔ پچھی امین جگائیم جتی کا کرون دوست ھتی کونی پچھی امین پاسیم لائبریری ھتی اویم جتی بولی۔ اٹھو جکو دوست ھتی اون بھیڑی کچھری کرتی ائی ڈووین اڈھایین بجی آتیجگائیم۔ کو سامیجی تینین چارین بجی آتی۔ امین بیپاراڑین روٹی تھوتی کونی، کڈھن چانھ پیتی کڈھن اوا بھی کونی پیتی۔ یونیسٹیم جتی اٹھو کینٹی نام جتی ھوٹلام چانھ پیتی، ڈجی دوست ھتی اوان بھیڑی۔ پچھی امین اترتی پنجاھ روپئی جی بریانی کھاتی پتی، روٹی ردھوڑی ھتی کونی نکو گھر ھتی۔ بس سامیجی آٹھن نوین بجی روٹی رانتی چھ سات روٹیا کھاتی کجھ پڑتی ائین کجھ مستی کرتی۔ ڈجی ڈن بڑی ساگی روٹین۔ ھیک دفعا مین پولیسی جی ٹیسٹ ڈیلی ھتی، منین فون آلی کہ ڈاکیومینٹ جمع کراڑین ھی۔ مانجی کھیسیم روپیا کونی ھتا ڈجی مانجی دوستان مین کیلی منین پیسی موکل مین جان لا گھرین۔ مین اون کیلی پچھی اوڑین ویچاری منین ھزار روپیا موکللا، اوڑین منین کیلی باقی تانجی پانچ سئو رپئی ھی اوی مانٹھ ھی کونی مین کیلیٹ ھیک ہے مین گھرین پجتی جائین۔ چار لاگتی پنجاھم ایسی نکرلی منین جیڑین بسا ھوی کونی نکرتی گلیا ھوی، بھاڑاڑا آلا منین کیتا ساڈھی چھ سئو روپئی ڈی او سات سئو روپئی ڈی، مین کیلی7سئو رپئیم 6 سو رپئیم امین آئون جئون چھون، اوڑین کیلی مین تنین ڈاریک چھوڑیاڑی پکیم چھوڑین۔ تو مین کیلی 50روپیا متھی گی اوڑین کیلی ھیک ہے۔ بڑ بھاڑی آڑا موٹا حرامی ھتا او اٹھی اترلا پتا ۔ او جی غنی پمپاٹ گھر ھتی او اترتی گلا پتا۔ بس جکو ھی اٹھی نامرکوٹا تائین آلی ھتی اگتی چھوڑی سامین گلی کونی۔ مین او ڈری وران کیلی بس اٹھی کان روکلی کیلی ھا بس اگتی کونی جا، مین اون کیلی بھاڑاڑی مانٹھ چھوڑی تائین جا بھاڑا گیلا۔ اوڑین بھاڑا پوٹھا کونی ڈیلا۔ مین 10 بجی آھوریاڑی پکیم پجلا۔ مانجی سوٹ ائین بھائو ابھلی ھتی اللہ چونکا بر پچھی امین تیل بیل بھرالی۔11 بجی آلا گھرین بابا مائو جاگنی بیلین ھتین ڈجین سبھ نولین ھتین۔ ملتی اوا ھاتھ پگ دھولی فریش ھلا ھاتھ روٹی بوٹی کھالی منین کیلی تنین ساکڑی سویر اوٹھتی ڈاکیومینٹ ڈجی جمع کراڑین ھی۔ مین ساکڑی سویر اوٹھتی ڈاکیومینٹ ٹھالی ائین اوی سبھ اچاتی، آڑین ھتی امرکوٹام۔ ٹھواڑنین ھتین امرکوٹام۔ امرکوٹام ٹھواڑتی کرتی اٹھی ابھلا ھتا پولیسیم۔ لینا موٹیا ھتیا۔ ھیک چیک کرتی ری او کی اٹھو سگنیچر کرا اٹھو انگوٹھا ھڑان بایومیٹرک کرا اٹھو سگنیچر کرا اٹھو سگنیچر کرا اٹھو انگوٹھا ھڑان۔ لینیم ابھاڑلا منین جھڑو کر سامیجی چار ھتی گلی۔ بکھ بھی ایڑی لاگلی ھتی ارین امرکوٹام سموسی کھلی ائین ٹابران لی شئی گھلی صوفین کیلی ڈجی۔ جمع کراتی گلا گھرین ائین ڈجی ڈن بڑی گلا <hesitation> حیدرآباد۔ ڈھورناریم ٹکیٹ کڈھاتی جائیلا پلا دوستی کیلی مانجی ڈاکیومینٹ ھی ڈھورنارین اوی کڈھانی آیو جامشوریم۔ پوئیٹ منا ھتی کونی، سوسکیام چڑلا پنجاھ پنجاھ رپیا ڈیلا جامشوریم اترلا۔ یکا پند گلا اٹھو گلا ای سی ٹوا بر چالان پیاڑتی پوٹھا بڑی اٹھو آلا۔ رکشاڑی کیلی تانٹھ سئو رپیا گیئین ائین جامشوری چھوڑین سو رپیہ گیئین۔ ائیں سئو روپیہ، سئو روپیہ کیڑا گی تو پند ھا پلا ہے۔ رکشیم کو چڑلا پچھی بڑی پوٹھا پند آلا۔ اوڑین کیلی ڈاکیو مینٹس تنین آج کو ملی پربھ آیو تون اچاتی جایو۔ ای سی لائیبریری سو چار پانچ کلو میٹر پند ہے۔ چالان ڈجا لائینیم پیاڑتی پوٹھا آلا جکا ایا راتیا بسا ابھلیا ھتیا ایا پنجاھ پنجاھ روپیا گیتیا۔ وادھو واھ جھان اڑگی ھتی اٹھو سون <hesitation> آلا جگائی بر۔ چار پانچ ھتی گلی، آلا اگمین دوست بیلی ھتی اوین اوین چانھ سٹھی ٹھالی کا تو ڈودھ ھتی۔ مین چانھ پیتی نوتی ریلا۔ منین ساتیں بجی اوٹھانڑلا، منین کیلی سامین جی روٹی اٹھی ٹاھوا یا باھر کھاوا مین کیلی اٹھی ٹھائون جگائی بر۔ روٹی ٹھالی، کھاتی نوتی ریلی، ائین منین ساکڑی بڑی یونیسٹی جاڑین ھتی، ائین ساکڑی بڑی یونیسٹی گلی۔ ائین ڈجی ڈن مین کو یونیسٹی جی اشکالر"بیت المال"پ بھرالی ھتی۔ اٹھوم فون آلی کہ تون آتا امرکوٹ۔ مانجی فارم بڑی اگمین بھرائوڑی ھتی ائین منین بڑی ساکڑی سویر آڑین ھتی۔ تو ڈجی ڈن مین کہ ٹھیک ہے۔ کلاس بلاس گیتی پتی ائین کلاس ائین بارھن بیسا بر موکل ھلی، ائین امین یکا پند آلا اٹھو سون یونیسٹیس کرتی مارکیٹ پچھی حیدر چوک اوسون پچھی گولڈ بلنڈگ بوبائیل مارکیٹ۔ ٹیم جام ھتا پلا فریلا۔ اردو بزار آلا اٹھو ھیک ڈو کتابین گیڑین ھتین او سون پچھی سندھی بورڈ اٹھو ھیک کتاب گیڑین ھتین۔ حیدر چوک آلااو سون پچھی ریلوی اسٹیشن آلا۔ نئی پلام آلا اٹھو گرمی بھی ھتی مین پٹھاڑاٹھ ھیک چشمی پچھالی اوڑین کیلی مین پانچ سئو رپئی گیئین۔ مین کیلی پانچ سئو کیون گی ڈئون اڈھائیا سوان جی چشمی ہے پٹھاڑین کیلی نا ایون کرتی ڈیڈھا سوام گیلی۔ پچھی گلا ریلوی اسٹیشن اوڑین کیلی تو تینین بجی آیو پچھی مین گلا اگتا فوٹوین ڈجین کاڈھلین ائین ھیک ڈجی دوست مالی او سون کچھری کرلی۔ ائین کو ریل گاڈیا ائی مال گاڈیا آویلیا پلیا کو پنجاباس آویلیا پلیا کو لایوراس آوی لیا پلیا۔ لاہور جائیلیا پلیا ،پشاور، راول پنڈی انگی بھی جائیلیا پلیا۔ ھمین ڈیکھلی ٹیم ساڈھی تین ھلی ھی، تو مین گلا، منین ٹکیٹ ساڈھی تینا سوام مللا۔ ساڈھی تینین بجی آلا او ڈن ساڈھی چار ھتی گلی۔ او ڈن ڈاڈھی لیٹ کرتی آلی ائین اٹھو مین بیلا ھتا۔ او ڈن مین راتی جی نوین ڈسین بجی پجلا۔ ائین اگمان مانجی بھائو بھی بیلی ھتی، اچاتی منین گھرین چھوڑلا۔ فریش ھلی ناستا کرلا بڑی پوٹھی گلی روٹی کھالی۔ ساکڑی بڑی گھمون گلی ھتی باغ۔ بڑی پروگرام ٹھالا گلی امر کوٹ ائین امرکوٹاس گلی چھوڑ